kin to nyenou <noise> kinah nyeyou na a daya ma sinsai yi nye you wiya wutiri a a sima bina, sima bima tibak du a daya don ma son nyendi tumdi, nyendi tum kwini ma amnuwai sima bi talanwa ma amnu sima bu goronwa kama amni ma kanuwai yi ner wukange koma bu tendwe tu nwo bo dekamin nwo yitono wo ka demai a balam ba bi so ka dekengi ka bu bangi na bama na nawa yi tonoto kademuwi bu sommani no pirumun kin towuna sono ka ma yo nune ma sombu ti ma chegu ai, tiyo chegu don ma sambu mwamwa bur bu yo yi ya tend ba. andi kama nui kati nyiyau chara wi ma saruwi ka ti nyiyau deruwa wi suruwi yo mwasi samini mere lumo wuni yito ba lele ba lele, yir tu mo sanguwi nyin ba chugu muka ma ba muka mwashi mo de, mo kaso to chongo mo ba tengu muka mwasi yin kasugu yin chwanga buri yi tono mer du wuni ka mo ya nu che wu toh ma ningi nye ka ya chika mo ba yigi yigi yo ne, wu ba yigu yigu yo yo wuya yir kun <hesitation> aba yigu mer ai bwammini ba yim mina, andi da ka bu nwu che buri nyinge nyin nyimna sai yin deh yi nyimna. kanderi yi nyin ne du ningu kundi yambu balamimiwan <noise> a ti daya no nyi nere ayan ku pungye a pirgu pirakun a daya ma nu chika nyendu sono ka ma puwi ma mo nyiwi nyan du ba ninga wondu nokono ko kunon, kama puwi ma ma ninga wandi kwap ma pu wo ma pu che duk ku mo ma amna pu mo ma amna mwaumwa kanou pira mini mo tintiyeu mo tuya tuya chika bai, mo che che mo ma che nwo ba samna yi bol wuya wukange a bangai menan nyindi po a sima yiro wu po gombe wo ku bau a diwi menan nyino wo nuwo bu tengu titi wo nuwo yir kin yitong bi kobo a son nyiyau yo wi nyiyau pina wi ka ti yirin nwo bu wuchin wuchi chin bo yoko nerwo ka wuni chegu mo chewi mun ti nyiyau nyiyau nyiyau kuma don ya yito don ner wu kange tenui yai a toh yin nugumo bere kumo kengu nerwi ka ba si mineh yi bina ba mwausi be gaurin dina yoko yi deriu yirti chewri, pun ka ba wuni pongu mo che mun gwala bamo bu nuwa kuni, toh suwa da towi wunu wunu, wiya yi ya chedgi a sima bo nur wiya duk pu arau. ka yamba le kaman ningi yikakari ma deruwai nyeu tangalwa na ba teka yi nyanu su wo yi- yi- yi- yi yi tuyo yiyobi bade ba tena bur yey ka bayi basamni muka ka mo che kin ma ningai mo pu ti ningai don ko wane nwo bo wunu wunu wuna no biyo yi yirti ya tono, yamba ninga manyo halita yi wuna ya to no, don yito da a daya mo somo ko tono banabi che kun kama pume yanda ku mo ning wai mo somo wan banabi diyin cha yikimiwi yit ti mo ma ya dangu nyin dikamgi tum kan chika sima wang banabi tum chika sima am si songu ir ti chika simai to tui yibu am ma duk ti yamba pumune ma soma dingin somma ma na ningi kwadi to nyenou to chwatiga di to chwatigu di sommo ya chika pisu somma duk pumo amna to chwatugu, ko bu baga puna bu chwatu yir tikan gi pina wiya ka bu ambir a bu chewu kin yi teno la nur wakangu wo pi ner wuna wi wu wiya chongo yo ti ningyi ka yirani a sima ner wuyawa ti ner gira wukangi nwo teyiro sima wiyawa ba mwausi bu buiwa du ko bu bangabu tino yi kwara bina am mafa yi ko yiranyi tum tum pui. Toh pisu ilimi yi nere ilimi ampani yo wiyo yi ampani tum ya ba nyina, ka ma ponwi diyin yo ma kinga duniya wu reni wuyi mur wuna wai to ma kwewai ko don mo ma ninga kunka don nya ku pun a yamba wai mwamwa mo konu yi yamba wo no ya <noise> no ya pisiyo a pisu yamba babu kanuyi duk tima ba yitono yamba kun yin wo puna yin yangu mo duk ti mo kinga yamba kun yo wo a po wuturi worgi buri a woro bura a kanga duk pumo <noise> amna yamba wo yi kinon.